<noise> Eka! Aha! Da tsy ampisalasala an zay gn' amaliko an'izay e fa da tena mitombona izay satria misy gn'olo i raiky gny manao gny vetsevotsogn piaignany. Laha atao am teny vazaha zany izay da hoe intorverti. <noise>